Reto moa ñy fahaiza tokony hanañany ñ'olo mañomea sakafo añatiny ñy toera fisakafoana añy ;mila mahay mifandray aminy ñy mpivily sakafo añatiny io ao ;mila mahay ko'ey ñy karazan-tsakafo aviliny ao miarakaminy ñy raha fisotro aviliny ;manahaky anizay ñy fitondran-tenany. mila fitondran-tena.